ଏକୋନା ଏକ ପୈରେଶୂଟ ଭୀ ସରେ ଭାବନ ଦୂ। ଅକୋନା କୁ ଯହାଁ ସୋଧେ କିପର ଯାବେ <hesitation> ଜୋଡା ଜାଏ ପାରିଯୋଂ। କିଯୋଡେ ପୈରେଶୂଟ ଭୀ ସରେ ଅଚଲା ଜାଏଚୀ। ପୈରେଶୂଟ ସୋଥା କିପର ଯାବେ ଆପକା ନା ଜୋଡୀ ଵିପର୍ଛନ ଦୀ। ତା ମଦ୍ଯା ଅଚଲା ଜାଏଚୀ। ପୈରେଶୂଟ ଭୀ ସରେ ମୋନୀ ସଵା ଉଡୀ ପାରେଖ। ଇପଂଗ ଜିହାଁ କୁ ତାରା ଭାବନା ସୋଧେ ତୋ ଜୋଡୀ ଜାଏଚୀ। <hesitation> ତାରା ଫିଲିଂଗ କେ ପୂରୀ କୌନେ ଠେପର ତା ଅଚଲା ଜାଏଚୀ।